أختار إني آكل العشا مع الإمام غالب بن علي الهنائي, لأنه شخصية مهمة في تاريخ عمان, وكمان له دور كبير في الحفاظ على الهوية والثقافة, بحب أسمع منه عن تجاريه وأفكاره في القيادة, وكيف واجه التحديات, وبيكون حديث ثري جدا ومفيد.